Este x̱iꞌk nak ngid yeꞌn nap xc̲h̲oꞌb man xgu man ngow xloxga dzekna lëꞌ man <noise> konda xlox xgu man ndal ngow kwiy xkwend man xiula lo pchaꞌs chen man ga dzekna xiu man mase tson xman lëꞌ man c̲h̲ak tson xman tap xman lëꞌ man xguliaꞌla ngid yeꞌn nap lëꞌ man c̲h̲ilna man xwiy man lo ngid yeꞌnna xc̲h̲edz man ngid yeꞌn lëꞌ man gow x̱ob dia gak man gia man nis giama man nap xguyaꞌ man ngid yeꞌn konda sia ba c̲h̲ak chop tson tap xman o c̲h̲ak ti mëꞌ, chop mëꞌ lëꞌ man ngid yeꞌn xnu xnu gik lëꞌ lëꞌ man tselaꞌla ngid yeꞌn per nana lëꞌkga konda lëꞌ man gow noꞌnda nëd man ziꞌd man xnab man guꞌn gow man <noise> nak ic̲h̲ë mginn ic̲h̲ë nap xiab man lo dia x̱ob o xiab man lo giat bië dela ba yu giat bië x̱oꞌb giat bië nap xiab man o lëꞌ man xbedz xkumier man nap nc̲h̲ë mantonla man c̲h̲ow bandej c̲h̲ow man giat bië o c̲h̲a man nisna lëd tinak dela ba yu nup nis c̲h̲a man nap lëꞌ man siala xc̲h̲oꞌbnis man. <noise>